<noise> A Inde aô da misy an'izao tsaraindreo hoe Diwali. Io Diwali io da tsy ino fa fety lehibe agny io: fetin'ny hazavà natao hankalazay ny fandresen'ny tsara amin'ny ratsy.